Ne maa illuƙo ƙa sheket nda ɗiikuru am ne fuɗɗon anɗoono̱ nen shattu wuɗa fok nen fo̱ɗɗo̱n yatoƙno̱. Nen wa shadu reret yaminanu jumani na ɗungƙo chwaaro̱ yammimai. Ne maa chwaaruo̱o yamminai nda rwaa ga̱ɗɗa̱ nen shwaattu ya ga̱ɗɗa̱i ne maa shwaana ya ga̱ɗɗa̱, rimbiyo̱ ya ga̱ɗɗa̱, nen pittu ne maa penna, <noise> nda pallu wu fuɗɗiraa we, ne maa palla wu fuɗɗiraa we, nen pittun, ne maa penna ndaatti fuɗɗirani nen shwaɗɗuttu ya dimba̱i ne maa shwaɗɗina ya dimba̱i, nera pallu wu fuɗɗuraa wemmo nen maan yadimba̱i ciina maa ƙan nen ɗummina ne maa ɗummuƙo ciinai, nen muni ti chiɓɓa̱a̱no̱ maa ciiƙo no̱ng shinu nen ɗummo̱ am nen pippina̱n shikki nen pallu chiɓei nen waro̱n makaranta. Ne maa warƙon makaranta ƙa chiɓɓei nen wa kummaru nen niiru, nen maa meena, ne raatti ƙawujo̱ pattiran we shir piirai, nen ruun yammina nen yu shiri shinnaano̱, nen ƙoovo̱ waro̱ ƙuuri ne maa tangƙo ƙoobaanimo̱, ɗicci ciinammo̱ maa ƙam nda luun ta minai ti chiɓɓei. Ta ɓeeno̱ menuƙon no̱ng shiuu ka ilhirun ti makarantai. Ne kuma nda wuro̱ ƙuuri, menuƙo narr pingƙurru you'um. Maa ɓeeƙeeno̱ no̱ng shini maa fo̱o̱na taati shadɗu ciinamo ncii, maa ciiƙo ciinammo̱ laamo̱ shin gbude ƙam ta ƙawujo̱ ya wemmo̱ nfuddirrna nwa ɗikkiru am nwattu ƙemmujon ta kpandalii. Maa paɗɗurƙon ta kpandalii ne maa foouna wu ywaani maa ƙam nen illina nen piiro wujii nen yii. Ne maa yiiƙo nen yiiru chiɓɓei nen wattu kawu ƙui minnu cu ciinai ƙamma ma iyaano̱ ƙamma ma tataano̱. Minu maa ciiƙo̱ yippa̱ maatangƙo ywaani shuni yiiƙo̱ nda ƙabun ti chiɓɓei, ma illo̱ chiɓa ma diiƙo am ma pina wu tang ru ga̱dda̱i chiɓɓa̱ ta illaani ta bina am ta bina̱a̱ni nfuɗɗuro̱ shikkiju npittu minun ni ga̱ɗɗa̱ ƙan shinu. Minu maa riiƙo ga̱ɗɗa̱i minun nwa ɗimmo̱ yamba miim maa ɗiiƙo mimun ƙabi mmim to, minu ɗimma yambai. Mimu maa dimmuƙo yamba, yamba ɗungko ɗimmaa mu mimun nƙanduro̱ shikinu. Minu maa ɗandurƙo shikmu ƙan chiɓɓei minun ɗungƙo sheer ƙan chibbei minu maa ikka yu sheer ƙan shiɓɓa̱a̱no̱ ƙamma sho̱ro̱-sho̱ro̱ a kari mari to̱mo̱n shi ne ƙunji ta ɓo̱ngno̱m ko ƙan manaano̱ ɗiya̱nmu ƙamma iyaano̱ kamma tattaano̱ minu maa ɗiji ƙamma shinu ne minji mun ndii yu sheer shin to̱mo̱n sheer mutariɓong. Ndi shubno̱, ƙoƙƙo sho̱o̱ nong shinu, ta shubune we wu muro̱ nshubno̱ we shi a muro̱m, ta nuno̱ ƙoƙƙo shi wala nshubno̱ ƙoƙƙo shi a walam. <noise> Diya̱a̱mi ƙamma alle wala ƙen ndan peno̱ we, wanda ko ka weeƙo muɗoƙ ti fuɗi ywaani ƙe, tunda iya yeeƙo shukkeeƙo we shi a walam shi ƙan we shi wala ƙara kpaƙlo̱ pekro̱ mulko kai, waco̱ we shi ƙa ywaani yindang shi, wacco̱ we shinji ywaani a walam, ƙera nunung sho̱o̱ ti shiukki ninya̱ mo maa an kungƙo fo̱ƙƙo̱ ta kungƙo foƙƙo ta e̱ndani, sai maa ninya̱ shi an ƙuma paarom, to ar ƙumaamm, kuma shidam minjirai a walam shiyasa ne ƙuunji to̱mo̱n ɗiiji ko amalleno̱m minya maa gbuɗukeene gbuɗukeeno̱. Ne miniji nen diina ƙan ninya shire mo̱nno̱ ƙoƙƙo paaro̱ shin wala nen ƙumu to̱mo̱ni nen peno̱ diiji shinne ta yiwaani sha̱kkino̱ kah mungbuddina sha̱kkino̱ ƙan anjeɗɗureeno̱ shakkino ƙan chiɓɓaano̱ sha̱kkine ƙan mannano̱ nendang ƙuma to̱mo̱n diiji kijima ne maa weeƙo ninya chira shubna ƙoƙƙo paaro̱. Akari murimuro̱ shi kunji ta bongno̱m. kuma ne miniji kullum ne dimiji yamba mu indino̱n kijimo̱i. <noise> ƙan mungbudinanb mo̱ shi minu yiiji ndi shubno̱ ƙoƙƙo paaro̱. <noise>